Koa fa misy fety zen̈y tampotampoko, mila karakarain̈y. Fômba fanoman̈ako izy zen̈y izy koa bòka aminakà edy <hesitation> miô- mioman̈a akendriky zen̈y za amin'ny amin'ny trano. Mila atao madio zen̈y trano handeha handraisan̈a i ôlo àby àby io. Aviô aminjay lamba koa zen̈y fan̈araka amy le fety handeha atao tampotampoko. Aviô zain̈y raha misy iô zen̈y raha handeha hoanin̈y ze zen̈y amboarin̈y <hesitation> iaraha-mihina.